сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
бірнеше күннен кейін баршамыз ыыы қастерлі тәуелсіздік мерекесін тойлаймыз
осы ретте подкастымның кезекті санын тәуелсіздік мен үшін не деген тақырыпқа арнағым келіп отыр
бұл сұраққа жауапты табу үшін мен бір емес бірнеше қонақты шақырдым
олармен телефон арқылы байланысқан болатынмын
сонымен кезекті қонақтарыммен таныстырайын
өзімді таныстыратын болсам есімім кәмшат ыыы
негізі тараз қаласының тумасымын
қазірге таңда алматы қаласында тұрамын
ыыы тұрмыс құрғанмын бір қызым бар
ммм мамандығым бойынша экономиспін
бірақ осы он үш жылдан бері бухгалтер болып қызмет атқарамын
сауда саттық компаниясында сондай сала сол салада жүрмін
ыыы бухгалтер есепшімін
ы менің есімім молдияр ергебеков
мен ііі өнертану ы докторымын
медиа және кино зерттеушімін
сулейман демирель университетінің қауымдастырылған профессорымын
сәлем менің есімім әсем жапишева журналиспін
оян қазақстан саясы реформалар үшін қозғалыстың белсендісімін
ааа менің есімім оразай қыдырбаев
талдықорған жақтан боламын
ааа сулейман демирель университетінде қазір ассистент оқытушы ретінде жұмыс істеймін
өзім журналистика саласы бойынша білім алғанмын
қазір бірақ журналистика емес академиялық салада еңбек етіп жүрмін
қысқаша айтқанда осы
қарап отырсақ осы уақытқа дейін наурыз бен желтоқсан айына қазақстандықтар ең көп демалатын күндер түседі екен
сондықтан болар әдетте бәрі желтоқсанды демалыс күні ретінде қарап күтіп отыратын
десек те соңғы уақытта саяси белсенділіктің артуына байланысты тәуелсіздік ұғымына деген көзқарас өзгере бастағандай
осы ретте сіздер үшін тәуелсіздік дегеніміз не
он алтыншы он жетінші желтоқсан тәуелсіздік мерекесі деп айтқанымыз болмаса
негізі ммм мен үшін мерекелік көңіл күй көп сезіле бермейді ііі
мектепте оқыған кезден болсын университет қабырғасында болсын ыыы тәуелсіздік мерекесі дегеннен гөрі көбіне желтоқсан оқиғасын еске алу
ыыы жаңағы ыыы сол кездегі жастардың басынан кешірген трагедиясы сол көбірек айтылып
ммм тәрбие сағаттары болсын жаңағы еске алу кештері болсын
көбіне ыыы сол желтоқсан оқиғасына қатысты әңгіме көп болады
мерекелік көңіл күйден көрі ыыы желтоқсан оқиғасын еске алу тақырыбы басымдау болатын
ыыы сол себепті мен үшін он алтыншы он жетінші желтоқсан бір екі ойлы екі жақты ыыы дата да ол бір
мерекелік көңіл күйді сезінейін десең бір жағынан жаңағы сексен алтыншы жылғы оқиға ұлттың есінен кетпейді
бір толыққанды бір мереке қылып атап өте де алмайсың және бір еске алу қылып та өткізе алмайтын
сондай түсініксіз мағыналы күндер мен үшін
мен үшін тәуелсіздік мерекесі ііі демократиялық құқықтық тәуелсіз мемлекетті ііі ары қарай ііі қалыптастыру
ыыы бұл жайында ойлау ы және осы үшін жұмыс істеу
тәуелсіздік мен үшін әрине киелі ұғым
әр қазақстан азаматы мен азаматшасы үшін де дәл солай деп ойлаймын
себебі бізге тәуелсіздікке апарар жол біз үшін өте ұзақ болды
үш жүз жылдан астам уақыт алды
бірақ шынымды айтсам біздің ел өзін тәуелсіз деп санаса да
өзіміздің туымыз бар болса да өзіміздің ән ұранымыз болса да мен біздің елді шын мәнінде тәуелсіз деп санамаймын
шын мәнінде еркін деп санамаймын
себебі тәуелсіз болу дегеніміз ол еркін болуы деген сөзді де білдіреді
ал қазақтар үшін ол өте жаңағыдай айтқанымдай киелі ұғым
қалай айтсам болады
ну бұрынғы уақыттарда мысалы мен мектеп кезінде оны бір қасиетті мейрам ретінде солай елестетінмін
бізде негізі әсіресе бесінші алтыншы сыныптарда желтоқсан кезінде нелер тәрбие сағаттары ашық сабақтар сондайлар көп болатын осы желтоқсан оқиғасына байланысты тәуелсіздікке байланысты
ааа солардың әсерінен болар мен ол кездерде бұл мейрам сондай бір өте қастерлі мейрам деп сөйтіп ыыы кәдімгідей не істейтінмін де оған дайындық жасап
бізде сынып жетекшіміз үнемі маған тақпақтар жаттатқызатын
сөйтіп ыыы мектепте өте жоғары деңгейде атап өтетінбіз
бірақ кейін студент болғаннан кейін кішкене көзқарастарым өзгере бастады
бұл мейрам мереке болғаннан гөрі ол ол мейрамды біраз қайғымен еске алатын болдым
менде соңғы кезде мынандай ой болды да
ыыы неге біз тәуелсіздік мерекесі енді былай қарасақ шынымен де аңсап өткен жаңағы бабаларымызды ы аңсаған ы үш жүз жылда әрең жеткен тәуелсіздігімізді алдық та
сондай бір трагедиялық оқиға екеуін қостық та ммм мереке күнін жасап қойдық
соның өзі де түсініксіз жағдай да мхм
мүмкін бұл екі датаны бір бөлек қылып атап өту керек пе еді
мысалы мен енді өзімнің жеке ойым
ы бұрын жиырма бесінші қазанда республика күні деген дата болған мерекелік мхм
сол датаны мысалы біз сол жаңағы ол кез сол күні егемендік туралы декларацияға қол қойылған ғой
біз сол мерекені егемендік күні деп тойлап тәуелсіздік күні деп тойлап
ал мысалы он он жетінші он сегізінші желтоқсан күнін кәдімгі желтоқсан оқиғасын еске алу күні деп қалдырсақ та болар еді деген ой болады да
мхм сонда жаңағы тәуелсіздік мерекесін мына ақш тағыдай индиядағыдай салтанатты түрде жаңағы от шашулармен атап өтуге болар еді мереке қылып
м мхм сол кезде бір сол кезде жаңағы ы патриоттық сезім оянар ма еді шын мәнісінде
жаңағы тәуелсіздіктің маңызы туралы бір қалай десем екен сол кезде сезінер едік те бұл шын мәнісінде қуанышты жағдай екендігін мхм
ал жаңағы жастардың ыыы алаңға шыққан күнін оны бөлек жаңағы өзіне тән көңіл күймен өткізуге болар еді де
ну жоқ мен ііі бұл пікірге қарсымын
неге өйткені ііі көптеген мемлекеттер ііі тәуелсіздіктерін оңайлық оңайлықпен алған жоқ
сондықтан да ііі бәрінің де жаңағы тәуелсіздік күндері сонымен қатар бір аза тұту күніменен ііі дөп келеді
і бірақ ол мемлекеттер ііі әрі аза тұтып әрі тәуелсіздіктерін ііі тойлайды
неліктен өйткені расында да ы бұл ы иә керемет нәрсе ыыы бұл ы тәуелсіздік үшін ы көптеген адам ыыы құрбан кетті
ыыы және олар ыыы бекерден бекерге өздерін жаңағы ыыы құрбан еткен жоқ
жаңағы бұдан өздерінен кейін келген ұрпақ осы күнді тойласын деп құрбан етті иә
мысалы үшін мен де егер тәуелсіздігіміз үшін құрбан болатын болсам сол үшін құрбан болар едім
яғни менен кейін келетін адамдар тойласын олар бақытты болсын еш болмаса деген сияқты
сондықтан да ыыы керісінше бұл тәуелсіздік күні менен жаңағы желтоқсан оқиғасы сияқты ыыы жаңаөзен оқиғасы сияқты маңызды күндерді бір күнде жаңағы тойлап атап өтуге болады деп ойлаймын
желтоқсан айында тәуелсіздік күні қарсаңында бір ауада қандай да бір үрей пайда болатындай мемлекет тарапынан әсіресе билік тарапынан
ааа ол үрейдін себебі неде және мемлекет билік неге жастардан күмәнданады
қазіргі кезеңде тіпті әлемде ең көп ііі еңбекшілердің ііі жаңағы ііі жалпы қара халықтың құқығын қорғап жүрген ііі қауымдастық бұл студенттер қауымдастығы
ііі бұл алпысыншы жылдары пайда болған студенттер қозғалысы әлемде ешқашан жаңағы ыыы тарап кеткен жоқ
мынау осыдан бірнеше жыл бұрын түркияда болды мысалы үшін
мынау гези оқиғалары гези парк оқиғалары бұл да студенттердің бастауыменен пайда болған оқиға еді
ііі грецияда болды және тағы да басқа бірнеше жаңағы европаның және африканың және мынау араб түбегінде болған ыыы оқиғалардың ең негізгі центрінде орын алған адамдар олар студенттер еді
сондықтан да біздің елдің саяси билігінің де студенттерден қорқатындай жөні бар деп ойлаймын
бірақ өкінішке орай сексен алтыншы жылдан кейін студенттеріміз ыыы саяси өмірменен бір тікелей айналысқан жоқ
өйткені сексен алты өте үлкен бір травма қалыптастырды қоғамда
ііі сексен алтыншы жылдан кейінгі болған қудалаушылықтар
ммм тіпті ііі жаңағы қайрат рысқұлбековтың ыыы не қылуы ыыы өлімі мәселесі
ііі көптеген студенттерді қалай деп айтсам болады ііі саяси өмірден алыстатты
сонымен қатар мына тәуелсіздік алуымыз негізінде ыыы сексен алтыншы жылғы оқиға өзіңіз де білетіндей ыыы кеңес советтер одағының тарауына тікелей әсер еткен фактор деп ойлаймын
өйткені сол сексен алтыншы жылдан кейін білесіз ііі литва ііі латвия және эстонияда да студенттер қозғалысы болды
ііі нәтижесінде советтер одағы тарап кетті
ыыы и біз тәуелсіздігімізді алдық
бұл тәуелсіздік расында да ы бәріміздің жаңағы көкірегімізге бір дем берді
ііі жаңағы ыыы мінекей біз де тәуелсіз ел болдық
қазақ деген жаңағы халық бұл әлемдігі барлық халықтарменен бірдей
теңдес бір ііі құқыққа ие болды деген сияқты бір мақтаныш ііі бәлкім біздің жаңағы көкірегімізде от жақты ғой деймін
ііі студенттеріміз жалпы мынау ыыы саяси өмірден алыстай бастады
мысалы үшін мен тоқсан алты екі мыңыншы жылдар аралығында қазақстанда студент болған кезімде бір ііі саяси өмірменен ііі оншалықты көп араласпайтын едік
ііі ал екі мыңыншы жылдардан бастап ыыы араласқысы келгендерді де жаңағы осылай ыыы қалай деп айтсам болады ы бір ыыы репрессиямен ы иә бір қысымменен ы оларды ыыы жаңағы уысында ұстап тұрды
саяси билік артынша бірінші президент күні деген мереке пайда болды
ыыы и осылайша ыыы мынау тәуелсіздік ііі күні және сонымен қатар ііі желтоқсан ііі оқиғасы болған күні ммм деполитизацияланды
яғни саясыз
ыыы саясаттан алыстатылды
ыыы ол қолмен жасалып жатыр
және студенттер де дәл сол күндері ііі әсіресе мемлекеттік ііі жоғарғы оқу орындарындағы студенттер үйлеріне немесе жіберіледі
немесе сол студенттің сол ы университеттің ұстаздары арқылы оларды жаңағы ыыы жатаханада анда мұнда ұстап тұрады деген сондай өте үлкен қауесеттер бар
мишель фуко деген ойшыл болған жиырмасыншы ғасырда өмір сүрген
ол кісі нені билік теориясын көп зерттеген
жалпы билік деген не нәрсе ол қалай пайда болады ыыы қалай жүзеге асырылады деген секілді
және ол мынандай қортындыға келген
көпшілігіміз ойлаймыз ғой билік деген ол жоғары жақтан төменге қарай келетін бір нәрсе деп
яғни билік дегеніміз ол мемлекеттен пайда болады да сөйтіп ол төменге әсерін тигізеді
бірақ мишель фуко керісінше айтады
ол билік дегеніміз керісінше төменнен бастап жоғары жақтағы билікті қалыптастырады дейді
яғни біздің күнделікті өміріміз мыңдаған түрлі билік қарым қатынасынан тұрады дейді
ыыы яғни мектептегі мысалы оқушы мен ұстаздың немесе үйдегі ыыы бала мен анасының
анасы мен оның атасының немесе жұмыс беруші мен жұмысшының деген секілді сондай қарым қатынасы билік қарым қатынастарын қалыптастырады
және осы қатыныстар ыыы үлкен билікке апарады дейді де
және мхм фуко мынандай қортындыға келген біз төмендегі билік ыыы қарым қатыстарын түзетпей жатып жоғарыдағы билікті түзете алмаймыз
яғни мемлекет деңгейінде бір өзгерістер болу үшін біз ааа мысалы мектепте оқушы мен мұғалім немесе үйде ата анасы мен баласы теңдей қарым қатынас құрып
бір бірлеріне ой пікірлерін ашық айтып сондай бір жағдай жасалуы керек дейді
ыыы менің ойымша біздің елде біз өзімізді тоқсан бірінші жылы тәуелсіздік алдық деп ойлағанымызбен әлі тәуелсіз емеспіз
негізі тәуелсіздіктің өзі сол еркіндік азаттық деген сөздің синонимі ғой
ыыы бірақ біздің билік соншалықты бір әлі күнге дейін еркіндікке қауыша алған жоқ
ол мемлекет деңгейінен бастап сол ең төмендегі нелерге дейін де
ыыы жаңағы отбасы мектеп бала бақша жұмыс орны деген секілді ыыы майда майда билік институттарын институттарына дейін сондай бір ыыы еркіндікке қол жеткізе алмадық
яғни біз айтқым келгені мынау ғой
біздің еліміз ыыы шын мәнінде әлі тәуелсіздікке жеткен жоқ
ал шын мәнінде тәуелсіздікке жету үшін біз бұл мемлекеттің азаматтары еркін ойлы болуы керек
ыыы үйде мысалы ыыы жанұяда әйелі мен күйеуінің немесе баласы мен ата анасының арасында теңдей қарым қатынас орнауы керек
олар бір бірлерінің құқықтарын аяққа таптамай бір бірлерімен тең дәрежеде ашық сөйлесе алатын
немесе университетте профессор мен студент арасында тең дәрежеде ааа қарым қатынас болу керек
мысалы профессор студентті білімсіздігі үшін немесе оны дәрежесінің төмен болғаны үшін кемсітпеу керек оны құқықтарын аяққа таптамау керек деген секілді сондай нәрселер болуы керек
және біздің елде әлі ондай нәрселер болған жоқ
және сол себепті де біз біздің мемлекетте әлі бір сондай егемендік болды деп айта алмайтын едім
және біздің сол негізі он алтыншы мейрамды бір еркіндіктің тәуелсіздіктің мейрамы емес сондай бір қорқыныштың үрейдің мейрамы ретінде атап өтуімізде де сол шынайы еркіндікке қауыша алмауымыз жатқан секілді
себебі журналист ретінде көріп жатырмын
ыыы бізде ешқандай сөз бостандығы жоқ ешқандай еркіндік жоқ
ыыы дәл қазір шымкент қаласында амангелді батырбеков деген журналист ыыы фейсбукте айтқан сөздері үшін билікті сынағаны үшін екі жыл үш айға түрмеге сотталып жатыр
оның барлығы біздің елдің тәуелділігінің белгісі деп есептеймін
ыыы менің ойымша біздің мемлекетіміз қазір ыыы бүгін ғана осы деректерді көрген едім
қазақстан сөз бостандығы бойынша қаншасыншы орында екен демократия индексі бойынша қаншасыншы орында екен жемқорлық индексі бойынша қаншасыншы орында екен деп
бірақ олардың ешқайсысында бір жақсы бір нәтиже көре алмадым
мысалы сөз бостандығы бойынша жүз жүз жетпіс мемлекеттің ішінде қателеспесем жүз елу сегізінші орында тұрмыз
ыыы демократия жаңағы еркіндік индексі бойынша екі жүзге жуық мемлекеттің ішінде жүз жетпіс жүз жетпіс үшінші орында тұрмыз қателеспесем
ыыы жемқорлық индексі бойынша жүз жиырма төртінші орында тұрмыз
яғни сондай ең арттағы бір мемлекеттердің қатарындамыз да еркіндік бойынша жаңағы жариялық бойынша
ы менің ойымша қазақстан сөз бостандығы бойынша жаңағы гендрлік теңдік бойынша
жемқорлықтың жоқтығы бойынша алдыңғы қатардағы мемлекетке айналған кезде әлемдегі топ ондыққа кірген кезде мүмкін шын мәнінде бір тәуелсіздікті тойлайтын шығармыз
подкастымның кезекті саны ы тәуелсіздік күні қарсаңында жазылып жатқандықтан менің оқырмандарыма деген қандай тілектеріңіз бар
тыңдармандарға айтарым тек ыыы шын мәнісінде әрқайсымыз патриот болайық
ыыы отбасымызда балалармызға бауырларымызға бұл мерекенің маңызы туралы айтып отырайық
мүмкін шынымен де ммм білмеген кісілер болса бұл желтоқсан оқиғасы деген осындай оқиға болған ммм тәуелсіздік алуымызға түрткі болған
ыыы тәуелсіздігіміз туралы декларация тәуелсіздік туралы заң осы күні қабылданған деп ыыы айтып отырайық
жай ғана ыыы күнтізбедегі қосымша демалыс күні болып қалмасын дегім келеді
егер де мүмкін мемлекеттік деңгейде ыыы керемет тойланып жатпаса да өз отбасымызда жаңа жаңа жылды керемет салтанатты түрде тойлап жатамыз ғой
сол сияқты тәуелсіздік мерекесінде де тым болмаса
өз отбасымызда өз шаңырағымызда дастархан жайып бір бірімізді құттықтап ммм шат шадыман көңіл күйменен атап өтейік
ең басты құндылық адам ретінде болсын ұлт ретінде болсын тәуелсіздік екені рас қой енді
ыыы соған лайық болсын мерекелегеніміз тойлағанымыз дегім келеді
қоғамымызда ы сыни қөзқарас ыыы жоқ
қоғамымызда сыни көзқарас жетіңкіремейді ыыы біздің тіпті мен ііі жаңағы демократиялық ііі институттар бар
ііі біздің кейбір газеттеріміз кейбір жаңағы ііі медиа органдарымыз иә
олар өте демократиялық құндылықтарды ыыы жақтайды
ыыы десек те солардың өзінде де мен осынау сыни көзқарасты оншалықты көп көре бермеймін
ііі көбінесе бір жалған патриотизм ііі
ііі тек қана жаңағы ыыы билікті жамандау деген сияқты тенденция бар
оның орнына ыыы жаңағы біз медиамызды қаншалықты ыыы плюрал қыла аламыз деген сияқты жауап іздемейді
ы қаншалықты біз мысалы үшін медиамызды ыыы сексисті емес ы қоғамның барлық мүшелерін толық қамтитын ыыы сондай бір нағыз медиаға айналдыра аламыз ы деп ойламайды
ы бұның да себебі деп ойлаймын жаңағы сыни көзқарастың і кемдігі
сондықтан да мен сіздің тыңдармандарыңызға ыыы сыни көзқарасқа ие болуларын
егер ііі айнель ханым сіз і сіздің тыңдармандарыңыз жаңағы демократиялық құндылықтарға ие болғысы келетін адамдар шығар деп ойлаймын
сондықтан да егер ондай бір құндылыққа ие болғыңыз келсе ыыы демократия жайында көптеп оқуларыңызды көптеп ойлануларыңызды ыыы және көпшіл болуларыңызды ыыы тілеймін
көпшіл дегенде плюрал мағынада айтып отырмын жаңағы мажорити мағынада айтып отырған жоқпын
яғни әртүрлі яғни коғамның әртүрлі ііі мүшелерін де қамтитын ыыы көпшіл ыыы болуларын тілеймін
ііі тәуелсіздік күні бәрімізге құтты болсын
ііі мәңгілік болсын
бірақ мәңгілік болуы да болмауы да біздің өз қолымызда
ы бұл жайында да ойлануларын тілеймін
бұл подкастың тындармандарына тілейтінім ыыы шынайы еркін
ешкімге зиянын тигізбейтін өзіне де өзгелерге де ыыы жамандық жасамайтын сондай бір еркіндік
және сондай бір өзінің құқықтары қорғалған ыыы экономикасы жақсы экологиясы жақсы саяси бостандығы бар
ыыы сондай мемлекетте және сондай бір қазақстанда өмір сүруді тілеймін
бұл менің күрделі тақырыпқа бойлауға жасаған алғашқы қадамым
және бірнеше адамның басын қосқан форматта шыққан алғашқы эпизодым
сондықтан да бір ііі кемшіліктер болып жатса алдын ала кешірім сұраймын
және барлық тыңдармандарымды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын
әр шаңыраққа бақ пен береке тілеймін
ы шын мәнінде саналы еркін азаматтарымыз бен азаматшаларымыздың қатары көбейе берсін
мереке құтты болсын
керемет көңіл күйде атап өтулеріңізге тілектеспін